Радар мавҷҳои радиоро мефиристад ва интизор мешавад, ки онҳо ба чизе бархӯрда, баргарданд. Вақте мавҷ бармегардад, радар онро қабул мекунад. Аз рӯи вақти баргашт ва самт, маълум мешавад, ки ашё куҷо аст. Бо ин роҳ, радар метавонад ҳавопаймо, киштӣ ё боронро ёбад.